Uun onré chún jan ndavaru comida, ndavaru chá cháchun ndavaru ndinaka ndachenró ndajinero chún ján guenan tanjineró ndakenro tuu kivii, ti kunani kutuján ni chón niñeti ñun niñe'etu ajo niñete cebolla chitatarato ndaderó tuu unjuan unjuan ndandero tuu chí, nikuna ndakenró nikuna ndikechero ndachí yonró ya'á huajillo ndutu ndana kue nda'a chionro nun ndute ini nikuna nin chikonró, nichikunro ndula ajo cebolla utero unka unka xuenré lakenró la'a aciti ndakenro cebolla ndakenro ajo chi yikonró. niku nani ninda acitinró ján nde ndaderó ya'á nikonro ján ndekuru kutu kutu ndinan ka'a yenru chikonro jan ndute ndakero na nakondute uva'a uva'a koo chi kuu nikute nikute jan chí ndadenkavaró, taka pieza chúnjan ndande kavanru nui ndekuturu kutuu ján ndakutu na onrpe ndakutu na kuna chajan ndechunjan, chí ndakenró la'a nuko'o kneru nanchi niye chinoka nikuun nani la ñuu landeró la ñuu, nani kuu nani nalandero nankeva'a kenró ndojo ka comida hí kueti kendavaxu nuyee ndó ndo <hesitation> xu.